<noise> nung tanghe nuŋ tanghe kinaŋ lin nuŋ ti kele nuŋ tanghe kina nuŋka ɓo tanghe ti kele ti kele, ɓa nungtanghe ka ɓurak tin tanghe, katin foleni yimiti yamshit <noise> ɓurak naŋshi tanghe nyam ɓa ɓurak tin tangle nyamna nwa tanghe gong ɓo shi yillina shi folena yimi da shina ɓurak na tanghe nuŋ ba nungka ɓurak kana tanghe yo nuŋ ka ɓurak ka tanghe ɓa yu gwi do lue ɓo, ko na tanghe ɓiya na twale gwinlue shokaka yimi kubna <noise> nuŋ tanghe kwe dangha ka lau ɓakan ɓaka ka ɓaka ɓakle ti g ɓakle ti tukato, nuntanghe ni ɓakleyo shotika <noise> ni kole gwin <noise> lue, <noise> gwi kwe mon tang nwaka shong ka pama ka pama <noise> koyo nwakaka neha nuhako shimo kane nuŋ shimoyo, mo wili uri mon uli teti yimimo, mon uli ti yimimo shoti kakwe nuŋ tanghe kamo ne pip ɓurak ka ne nuŋ tanghe megwin she, mee gwi kateloe mee gwike kina kwen nwa juŋnung ni ka voko dangha mon won kaa ninyi nin nang nin job nin kolen me gwi monne shoɓa shimo nyim da gale lo nunka mo tanghe mon wi nin tang nung ka funi tebna yo ati de mee gwi ta teb top mo teɓe me gwi kwe ɓa sh ɓa fumoe shi shoti kani shuli nuŋ tanghe. Nung tanghe, ka tanghe yinaɓo yel diɓo tin tanghe nuŋ shoti mee gwi katin ulin lo nuŋ tanghe, nuntanghe umaleyo nuŋ tanghe ɓakale ti ti lokaci da vorona yo, voro nuŋ tanghe kaka ɓakale ka ɓakale yo mon wi yel diɓo mee gwi kwen nunka ni pilna na da data nuŋ nuŋ kaning kolen lo nungtanghe pib nine nungya kaliya mee gwinde nine nung kaliya mee gwin dee yan bebi ugn yan ka yaɓo kati ti ninka yole na gong ni kole mee gwi nin ko nin kole molin lue ni kole mee gwin de tob ɓa ti keb ganghi shoti ka mon tang shene ti fumo ti yiha mowi tumiti me gwi mon takwe fumo una ten ti shimo shimo uri yim! mowi ɓwanlen da ulimo koyo kwen nungka tinshaɓo mon wi yel diɓo ka vuko ni uli kini kpingting kpingting kpingting kpingting mwan shi tal shoti ka nin tanghe nwaki wa kiɓon naɓo kung ɓo tanghe luk kakwe koyo ɓon shu tanghe ɓwe yuua to yel diɓo tin tanghe nunghaki shotikani shani da yamshini woɓe tin biri dashini yel diɓo kan she nungka ti ywale ɓa ɓenɓen nine nuŋ tanghe ati kole ɗenɗen de ɗenɗen tin biri da shini nan tang shi taka shina kwen nuŋ ka yel diɓo tinne kwen nuŋ tanghe ka tin yimi da yamshiɓo da uli ɓon lo shwa ɓon ɓurak. <noise>